Kit shokosa soker ikainami, iker tarabizado okijagoni makunaga firgina makualog makuja tabiga ashriker idegogon inakera owoker tabig iskinami, makuna firgiminkan gon soker iker twali ker kikikr idego isker tabiga banalongon owoker tabigja iskorojnami.